Láa ne kadaváꞌa tɨ tāká tɨ kadaváꞌa tɨ ñɨꞌɨ ña ntɨꞌɨ ñuchi ñáka é kanaɨ ntiꞌin tɨ nda koo kūꞌun ntɨvɨ tɨ inkakunuu ntiꞌi tɨ.